Pues jakoya dun on ajtyë ni'ixë yë na'a dun xa'atyë dun yë ka'ak potë pajkë on y jue nak dun wyañ kuay bi'i yaj nëyonëp yaj nëbëjkëp.